Ama tachakats axni para ti cha cha timi kgawach tsumujat chakatsama pus pulana nalakxapanikan xchan liuku no na taskayajni chono para axno chaxapakgokgan pus na machichinikan tlakgat na chawilikan osu para na nalixawanikan akgtim wanikan palhma santamaria palhm mariapalhm wanikan namachichit i nachawilikan likuno na lhalh katichakatsant nanuntsa tsama chi makgatsiy an tsama chinakuaniyan tachakats akxnino nali tuchilhawanikan tsama palhm santamariapalhm axni no ti kgankgaxili pus tsama palhm na wanikan vapurum pus na natsa na machichit i na kinkatawilay liku no xa lha lhamanchu kati kati kgankgaxil